Nifuape kwak- nike- nikehadu nihemie, nifurie ithoma magatheti- gatheti kuli, hathwa gha michezo na ilolea timu. Irokena nalirufurie loni kwane, mpira havae mfiri yanga na simba mbachea, <hesitation> nairima ilaa ata thaa nne takio. Niufurie sana, nifurie sana ilolea mpira, kana ilolea nanii wanyama mvuto wanyama hena TV, hata sinema zetu nifurie. Ena nihi nikunde furie kwani safari edo kana hiranii kwaya, nyimbo gha kwaya <hesitation> nifurie sana, kiran fuchininika phiri njiburidisha ngoya ivo du.